نقولها الـ الخدمة ما تستاهلش و صحتها هي الأهم. و ادا كانت عندي كاش حكاية ظريفة و لا حاجة ضحّك <hesitation> نقولهالها، و لا إلا كنا عـ عشنا من قدام كاش سوفونير مليحة، نجبدها لها باش نـ نطلّع ليها شويا المورال.